Kua sud africa tëtä jaenunga vi, jëräküajëta rupi kua Tëtä, ëreï mbaetï yaikuakavimbate, oïme ko aipo jaereta guiraja jeta ïruva teko tëtämbuaigua, kua tëtä pe oïpotarupigui ojo jokoropi jaema kuako aipo omboyoav jeko retra